Ɓe fu ɓe njehi soodugo kafe, gorko oon mo wari saalugo, nde ɓe kawti gite, Sey debbo oon moosi, gorko oon sewi emi meeɗi anndugo maa naa? Taga ɗoon ɓe goɗɗum fooɗi goɗɗum, ɓe puɗi folludugo, ɓe ngarti higooɓe, ɓaddotirɓe, ko hewta ɗume seera ɓe puɗi haala teegal.